Xliakgtim kilhtamaku domingo, xliaktu kilhtamaku lunes, xli akgtutu kilhtamaku martes, xli akgtu- xliakgtati kilhtamaku miercoles, xliakgkitsis kultamaku jueves, xliakgchaxan kilhtamaku viernes, xliakgtujun kilhtamaku sabado.